Iyoo, a bboorin saantini ɓuu ma ansaanti bo, ɓuu ge, he hú ma jéjin riŋi mo, he je luus, ɓuu ga alaanti he ndu umadama gitinaa ɓuu. He umada gitin mo gtili gtahla gta ana gtili faaj ge gí. Ndi hereri wi mo, he ngi riŋ mo, <hesitation> a gtili, gjimin gii gimanda gee gi angi riŋ mo. Nda ariŋ mo a gtili gjimin ge, a gtili gjiif gii gimandi ge we ngi wéeti mo nluus, nrege a waati we nto, into sal.